Ngaɗa ka wurtodaaki e maɓɓe, mburtodo ɗaa e maɓɓe pija e ɓe ndaara, pitta e ɓe ndaara, ndogga e ɓe ndaara, e ɓe njiya no ngatta kadi ngaɗa ɓe ɓe ngaɗa no ngatta.